Mebjpj dj awcw bjdze me paa kyjn dj chyew bjdze me paa siantsir nye dj, chyew yj adze bi a sj cto wo a, woho nyinara nyaa nyaa wo. Otum so ma nyarba nyarba bi tse dj adze egugu wo ho na adze na awcw dze, no ho akwan yj beberee. Ibotum eguar nsuhyew, ibotum dze kuntu bi akyekyer wo ho, ibotum ahyj ntar abobc do, ibotum asc gya mpo atsena ho mbom chyew dze cyj a no ho akwan no nndccso djm.